A ra many rcheld rama de xnan rama, xtad rama la garama rlui raba lá rama, te mer nia zega nú rama derech rzëdy rama lá rama chináz rama ni gaw rama, chi náz rama, za ra ni nú ra-ra chang’we ni nú rara many, ra monos, rgil rama ni gaw rama, zega ra-ra xtad ga rama rlui lá rama xini-xini gaw rama xini-xini este xini queity ná di venenos par lá rama xini.